أنا أحب أسمع أنواع مختلفة من الموسيقى مو مقتصر على نوع واحد، يعني أحيانا استمتع بالموسيقى الهادية لما أكون جالس في البيت أو أشتغل. وأحيانا أحب أسمع شي حيوي ونشيط مثل البوب أو الشعبي. لما أكون مع الأصدقاء أو في رحلة مع العائلة كل نوع له جوه ولحظته وهذا الشي اللي يخليني أحب الموسيقى وتكون ممتعة بالنسبة ليه.